Tëtäguasu Argentina jaeko mbaaporenda yae supevae kuaepe temperatura ojo ovae <hesitation> pañandepo ova anivi pañandepo irundi grado centigrado <hesitation> yasipipe jokpope ara jakuvoyae jaema temperatura ojo ovae mokoipa pandepo anivi mokoi pa mboapi grado centigrado jaema aratinipema oiretamayave kuape temperatura jaeko siu anivi sau <hesitation> grado cenrtigrado erei ojoma ovaereta yave <hesitation> ama iara pe yave kua omboipi arakuvogui jaema opa yaguiye pe jaeramiñovi <hesitation> ojo ovaereta ova ani siu yasi arasape